Aloa, in sciâ coltua, coltua, no saviæ dî. Gh'an di formaggi particolæ. Fòscia l'edam o l'é un formaggio tipico di Paixi Basci. <hesitation> E pe-o resto ninte, gh'é unna cösa ch'a me vëgne in cheu, ch'a l'é a legalizzaçion da cannabis. Però no sò s'a l'é unna cösa ligâ a-a coltua.